മദ്യനദ വനസിഗ് സലദ് ബക സന്ദ്വിഛിധ ഥോന്വേ। സലദ് മസ്തു ലിഘ്ത് ഹപുന്। ഐത്കലി ഫിബേര് ഹപുന്ദു। പ്രോതേഇന്സ് ഉരുപുന്। ആഥ് ബന്ജിഗ ഫുല്ല് ഹപിലേക്ക തോജുജി മദ്യനദ പര്ഥഗു। സന്ദ്വിഛിദു നോര്മല്ല്യ് ചര്ബോഹ്യ്ദ്രതേസ് ലപുന്ദു, പ്രോതേഇന് ഹപുന്ദു, ഛിച്കേന് ഇത്ഥിന്ദ। ഭക വേഗേതബ്ലേസ് ഇത്ഥുദു ഫിബേര് ലപുന്। സോ ഓവേരല്ല് വന്ജി ബലന്ചേദ് മേഅല് ഹപുന്ദു। മദ്യനദ പര്ഥഗു, പന്ദ ദിനദ പര്ഥഗു നന്ഗു ചര്ബോഹ്യ്ദ്രതേസ് ലപുന്ദു ഹപുന്ദു। സോ ഏനേര്ഗ്യ് ബോധപുന്ദു നന്ഗു। ഐക്കി അനു സന്ദ്വിഛിധു തോജുജി മല്പേ। സലദ് ഇദ്ദു ചര്ബോഹ്യ്ദ്രതേസ് മസ്തു കമ്മേ ഇപ്പുനു। ജസ്ത് ഇപ്പുനു ഐത്പുന്ദ ഫിബേര് ബക പ്രോതേഇന് ഉപ്പുനു। സോ ഉരു ഏനേര്ഗ്യ് ഗ ആഥു നന്ഗു ബൂസ്ത് കോര്പുഛു। ഐക്കി അനു ഓപ്തിഓന് സന്ദ്വിഛിധു।